<noise> En ngoodi inɗe le- colli ɗuuɗɗe, koosen bana dawwal, bana baru, bana kaabari, bana jaawle, bana gerooɗe ko woɓɓe mbi'ata gertooɗe bana ngaandu e ngaandu ladde, e poola, e daamdaamu, <hesitation> koosen bana dutal, koosen bana <hesitation> eggawal, koosen bana <hesitation> hofahofaaru e ko nanndi. <noise>